Mam wan bɔta ti n bɔna la n buuri gana n zɔ duma. Se'ere n sɔi la, mam buuri bii mam yire duma mi mam gana mam zɔ duma mɛ. Le pa'asɛ, mam yire duma mi sɛla n ani suŋa bɔ'ɔra mam gana mam zɔ duma asi'a mɛ.